Nna onor gwo kpe bhoven, nkpe fofone bhoven bha don unwe sa ebibi, hotom kwe ora hotom efo to ozama ora hotom kwara hona fofone bhakpen gha kpegha ova hotom kwara hona fofone ovoi be bhoven obhoa bhoa ara hojera jero anum gwan kubho nnang hotom kwe aharahundemademene ozama hotom kwe agba kubho hunna nzen bhoven fa fofone bhaje ntarabha ra ozoma egba o egba sanna mpi be sahobhara ara ra bhare hara onor ona abe bhavibhavi onor nor soro kpene bhoven fame onye ntorora so hobhara, so bhoro don unwe ba usere bhatar ntara bhase bha don anwe sa rokpoi ba usere bhata rehara hitom sa be ara bha na, sa bha kar hitoma si bhabhoro ma sabha te unwe sa bha bhoro onan ofifia gwenne ara fofone ora bhoven fo ja aharabhundemene rofem kasen kasen onan bhegbe bhegbe surunzep nta nna mpi be bheven bani banio ona nta sanpibe mma kubho bhatare so gbunyi rofem mma nhumo nzen rehara bheven bana nka be banzentannor bhepa be uru ona nnang hotom kwenne bha ibhen a'etor renub ara obhonina ona ora hesare egba, anum nda dannor mafone hekabhe ekabhe ba num nkar bhovon. Ba usere bhahobhara bhe kpere anor ba usere nhara nyayen be ma sa bhanye so demene be bha hiso bho hora, ma num gwa mkpe be bhoven mma bha hobhara rehara sabe bhahobharare suhuruntai bha hizo undemene nzentanor oja bhoven fa nyibe ora bhoven fa bho pa be uru ona ora hotom kwa hun demene bha hiso kasen kasen, ikor efe okpe ora ozama bha osumareton rehara hotomkwani kwani kwo onor okubho na, okpoho gwara kpe gworo bhammor bhoda ozoma ara ono gwo ja akubho adodoa fofone ase hoforo so usa ara ro so a'hizoi nta rohare roba okpoho okpe ora ona onor a'gwen gwo ko na rehara hotom kwani hitar kasen kasen ojo se bha okpoho gwa kubho bhe kpe ose hitar bha fofone ara bhasome sane bame okubhodo ose hofo roso ara uru gwa be ara bhahumobhaji bhobareme adon ara <noise> usa ara bharoso aizo rovi arovio gwen mora uru kasen kasen gwo kubha hotom a'fofone bhoven okpe. Ona eja ja nkara nda njabho ora onor ojo tar oro gwagwane fa hopa bhanor sabha kpe bhate inwe bhabhoro kpam hotom bhohaoda ozama gwa gwa ne agwen gwo te unwe ezep a zep ere zep homare akwe hekpa eto jo ze onam bhurom. Hekpa eto so ze ona hotom, hekpa eto so ze okar bhano odudu asa hora amame ara onor gwora unwe hote so obhanabhana nto nor oro kpor fon abe habha te unwe nzi a bhapa abemabemene uru ozoma onor gwani gwani ma so se hotom okar sa zizira hotom kwere hozeotar onor gwora unwe hote ona nkantar kwenere ara ono gwora gwo ko kpe fofone bhoven.